Ēyaha wala éjaméén inja apuléén puléén aan ha mat yo mé nang éyaha éni uyuhohul bujoom nujoow ufaaŋ yo, utocul yo nujoow ufaaŋ yo éwato étiiŋ garse nujoow ubañénu yo nujoow ukook yo niyang nusin yo muféén yo nusin yo éréém nusin yo éjampo néni joow jaraam piyo yo bugapuléni wala néni éŋandéli utébul wanja usin yo mé éjampo bu niyo yo bétéyul bu naw wala éjaam furimi yo bétéyul bu naw néjuhé épuléni bapuléné bacé jiréhoor nésaté écé siin nak gupuléén yo gufujuk néni ufujuk yo; yo bétéyul. Éjaméén may manu mamu, éjaméén éni épuléén éfaaŋ yo sin éjogu yo éwato budo galagéén yo, yo bépuléni; so béjoow jaraam sipuléni hani ukahéén so éwato étiiŋ yara ébañénul so, so béboñul.